أنا بالنسبة لي اليوم المثالي اليوم اللي بكون مرتب له قبل ما بنام. بكون داري وش بسوي. أول شي مثلاً بقوم بصلي الفجر بصحى عالفجر بصلي الفجر بعدين بجلس شوي لو أقول اذكار لو أقرا قرآن لو أقرا كتاب محدد بعد افطر وأسوي رياضة بعدين أسوي باقي شغل اليوم وانام بدري وبكذا يكون افضل يوم بالنسبة لي